No puulpäiv om iks sääne päiv, ku saa pall'o maadaq. Ja sis saa kavva hummogukohvi juvvaq, agaq kõgõ tähtsämb om tuu, et õdagu saas sanna. Puulpäiv lihtsält omgi sannapäiv.